هلا راشد، شلونك؟ حياك. يا خي، لازم تمارس الرياضة، أكيد يعني؟ ترى الجسم، طول ما أنت راقد، يجيك فتور ويصيبك كسل. لازم الجسم يتعود عاللياقة البدنية، وإنك تركد وتهرول، لازم أكيد، شيء أساسي. الرياضة دايما تحفز الإنسان وتحسن أداءه في الحياة وفي الوظيفة. فلازم الشخص يمارس رياضة باستمرار.